Oiraarei ii'aa, bo ato'ato'oo ii'aa, ori ii'aa oo'ore <hesitation> bo suku'u husitei a baiia, o bisio abai kasibaa sa uu eapaaraha oiraarei oo'ore boorii ha bo husiri, boikiro. Eipaareha, boorii haia a oira atukara- haaboroo oo'ore bo hukubuu, a uka oira hokopi'ebohara itokopapita bo eapaahara ha ori ii'aa oo'ore ua o hura- haareeboroo. A hura- hareeboroo uu oiraarei oo'ore bo raata'oo hioko'i oo'ore bo taupa'oo oo'ore bo hukubuu boorii oiraarei bisio pita, boorii boatoarei haia boorii bo birabirai bisio ei birabira'oo riiriiriiibaa ia a oira hurabohara. Hapita oiraarei <hesitation> areraeaa rogaa bisio auka bai kasibaa sa o taupaeeu itokopapita oo'ore bo hukubuu'ua, kai a uka oiraae eapaa pi'ebohara bo taiburoriarei. Oo'ore roga'a ia oira eapaa pi'ebohara, bo hukubuu'oo oo'ore boorii boatoarei haia bo hukubuu'oro bo aitoko bo kirako'o haia pirio bo okuu. Bisio eap, eapaa'aeaa ee ii'aa ia oira taupabaa so'e a kukupita ta uka booriirabeea piro uka booriirabeea piro boa'oohara hapita bo hukubuu'oea bisio, aripupita aba'oeaa boorii boatoarei, uka oiraba haia oo'ore boorii. O ia aira, ia aira taupabaa piro eapaaehara ooiraarei ii'aa hioko'i a bai, a bai huku- hareero agaarei bisio, akukupita boikiro agaa boorii, hapita oo'ore bo hukubuu'ua roiraba roo'ore bo aitoko haia airaba pirio bo okuu sa oira aripuaboo. Sa o aripuaboo ii'aa hioko'i ua eapaa ua eapaa'oehara oo'ore bo ku'uku'u. Haia eapaa'oehara oo'ore bo hukubu, bisio aripua sa uka aripuaba hioko'i rebohukubu. A uka eapaapita hukuihara eipaareha, oo'ore boorii, aa ruia'apore aabeeha. Ha oo'ore bo hukubu ua airaba piro bo oku sa eeapaarae ooiraarei oo'ore bo puabu haia bo hukubu. Ii'aa boorii haia a bisio a bisio ori'iia bohae a uu siro ii'aa hurahareeboro. <hesitation> Oo'ore boorii ori'iia uu ataupaareeboro hiokoi oo'ore bo haia itaea iruapita, boorii ua se'eharaba bisio ii'aa, ii'aa oi'ii rataupaa roga'a ore bo roga'a hareboha reoreo be osi hioko'i. A uka itokopapita oii'raa ore opiebohara, a uka itokopapita taupabohara. Ha ii'aa oira roga'a a taupaba ii'boo reoreo sa, pua kai puai bo piroboaohara oii'raa taupapite ore bo hukubu haia ii'boo, ii korau ii'boro haia, bo oo'ore ua poaebaa. Boorii aripu'iripaa. Aripu'iripaa oo'ore boorii. Ha pita bo tabiriorei arei'eapaaraha arei bo tabirio boikiro eipaareha. Oo'ore boorii, a bau kesesa bo atoko'rarei. Bo atokorahokopie uu haia bo aripu oii'rarei. Arei bisio arei'itaka. Oru oira oru'oo ii'oo bisio are'ei'oea bo ku'uku'u riira puuriaraaro tare bo suku'u, sa iisii aba'oe hioko'i bo eapaahara oiraarei oo'ore oira hokopi'ebuu oo'ore boorii. Boorii ia oira taupabohara rogaa oo'ore bo hukubuu'oro roo'ore oitaa'ita haia roo'ore boa'oohara'oea bisio uu oira uka atukaraibaa, bisio uka oira atukaraibaa oo'ore ii pu'abuuo oiraarei oo'ore boorii. Eipaareha boorii a opii'a oira taupaba oo'ore bo husiro, bo kato'ooarei oo'ore ubei'osii bo kato'oro pupuhausii haia bo kato'oo oo'ore bo ariabu. Are bisiohareea, bo aripu haia bo atukara haia a baiia oiraarei boorii. Raakoari.